Ny vava-oro enti-mandidy zany da miaro ny lalan-drà gne mpitsabo sy ny marary amin'ny fanalefahana ny fifamparitahan'arety. Oenty lafa hanatanteraka fandidia sy amin'ny toe-javatra ara-klinika i io.